da farko dai toweti bindi tomi juli miɗonanga lawol miyaha midara kuti ji am dibali jam na kowodi kohe biɗi na ko wala arendewalkenan didabol boto miyaranidi abinci diya mi saiminanga lawol miwarma minma mishiryo to miyami mitataro kutiji am min nanga lawol miyaha tasha misoda gusuri ji'am dalili kodume dun yonki sai eh abinci to wala abinci wala no dun rayayo sannan na diyam to minko to sai eh abinci wala no dun rayayo sannan na diyam to minkoshai ɗiyam to min tin uzuriji am eh wurtaki to ai min nanga lawo min dilla ladde to min jahibo diga do kutiji min dilli dai emaji goɗɗo ekeso goɗɗo eh macin misakkinai gudi ewuro godibo mi dillidai eh maji to kafin zura wada miyyottake ngesa tomi toyyake ngesa kafin mi fudda kugal sai dan fili filinake tudi an midara gul nangi dume gol nangi ume kongi pat minagi mi wadda mi jo'ina kafin mifudda kufal tomi nangi huwuki kafin zuwa waɗa minangi kugal zuwa asira ni emi huwa tomi ummitake kadid bo ai mi hosha duggir bo am minassa habire miwadad ga filaki eh kutiji hasira wada har nage fudda jippaki to nange fuddi jibpaki ni sai minagowa lawol mi wartowa wuro Kadin bo to hanjun.

An awairi yaki hoje an to hande kam ɗayam har yonde wuro modon mianda sai ndeye bo koteten bimomi to wala koɗume en yodenma Kiren mingadiga hiru aminni min boyi min gadi kusan mitin ashirin emin njodi emin bolwa jan wala jan wala monangi lawol monangi lawo mo dilli emiwarta wuro mi wadayi ko minti goma sai dun warta dun wi tayanan ai sobajo am saiti da da da to min bo miwairi mo waddanaiyam ziyara eh min jodi har mo ummi mo wiyam mohoti yar moyaha wuro mo wadai gongal fototiri dun wardun hokkigan labari fa momayi to hude de dehokkiyan mamaki sosai kullum tayi wetini mindon ngondi emako wala ni na ni ko ndeye sai min kauti to weti binbi amma nde weti mi yi'ai mo gaba daya mi vallu ngalema ngadaimi sabida ko ɗume e rayuwa to warti kullum sai on ngadi dun dun weti hande walamoni fa dun hebi matsala daga do to daga dun mi ummi nangumi lawo har anguware mabbe wala ko gi'aimi e mbanɗu an kawai ai gonɗi e dogga to wane to wane dilli bo binbi do min kauti min ngadi komin gatta min saki min dilli ladde mi warti or warti anguware o waddani yam ziyara mo waddaniyam ziyara ko fe'oto.

fuv- 06- N010 5kadibo weta fototira wala mo bo mo dilli mo dilli dun har abada to ndeye fuddita gi'amo dole boya a woya a wadai tunani dou mako sosai to irin ni don fe'o eh hakkude amin bo daga na di do hudede de fe'ake e am to min joni rayuwa am mi wartiri ka mintan dalili ko wadi kotumi wakki farauta ma kenan gam ko moye to soba ko emu ndum garanti mi wawai mi yi'a mo mayi mo maya hanko makawai gara mintan kawai mi jod mi wada ga wakki rayuwa am to hanjm ko sobajo miwala da nde do to mi wada sobajo dun wi'a kaza fe'ake emako to hanjum mbimi min fudditata mi wada sobajo wala nodum wada sobajo sai min shako tiri eh mako dun wi'a hande damo momayi minbo mi mayayi bo gara ma min miyi da Kawin min anma tomi lutta gan min mami nanai kunci rayuwa darnu en ndo.